جدوں میں شانتی شبد بارے سوچدا ہاں تاں کجھ چیزاں میرے من وچ آندیاں ہن۔ شانتی سُکھ سمپتی سنتُلن اتے تال میل دا پرتیک کہہ سکدے ہن۔ اس نال <hesitation> ریلکسنگ درِش دا چِتر بناؤندا ہے۔ جیویں صبح دے سمے اک شانت جھیل جاں اک سُکھ دا اک جنگل۔ میں اس نوں سنگھرش دی گہرائی چ دے طور تے وی سوچدا ہاں کہ وشو وچ ہو سکدی ہے۔ جا اندرونی طور تے ویکتی دے من وچ وی ہو سکدی ہے۔ شانتی دے کئی ارتھ ہو سکدے نیں تے ہر انسان دے دماغ وچ شانتی دے کئی پرتیک ہو سکدے ہن۔ پر میرے خیال توں شانتی منکھ دے دماغ نوں سمجھنہار اتے سُکھدائی بناؤندی ہے۔ اتے زندگی دے مہتوپورن کردارا نبھاؤندی ہے۔